وفي الحقيقة أنا بغيت نرجع للزمن ميتين عام لور ماشي القدام حتاش كنشوف العالم غادي دبا فواحد الاتجاه لي هو صعيب فيه هدشي التطور التكونولوجي الكبير ليمكن يقضي على كل ما هو بشري وبالتالي أنا كنفضل نرجع لور حسن منزيد القدام.